Hen la pet mɓit, nda̱ lokeci hen tong pet ga̱long pet na̱ mɓit bi tong shin hen ba san bi muk hen jidaɗi yeneyi san man san la ƙo nda̱bi ba nnie ga̱pe hen ƙa̱a̱t pa̱na̱ hen too hen tsuun nda̱ tsuun ga̱fe nnn tsuun hok waru pe ga̱ɗemen ga̱pe hen zem so nɗa̱a̱n tsuun na̱ ga̱fe waru mpe ga̱pe hen zem, hen pet mɓit tyak na̱ pya bina̱ pa̱na̱ ƙa̱a̱t, hen la pet hen shin bi ga̱fe tyak jap na̱ pya nda̱ hen tyak muop pya hen shin bi ga̱pe tyak muop pya nda̱ hen tyak jap na̱ dam nda̱ hen, gaskiya tyak laa na̱ dam nda̱ hen ba, ƙwal hen ni tyak laa na̱ dam nda̱ hen, naan ga̱lang ga̱teng tong nin ni pa̱ hen, so hen ga̱n nda̱ weel nda̱ nda̱ laa na̱ ba ƙo mis na̱ ma hen ga̱n nda̱ weel nda̱ ni ba, weel na̱ ga̱fe hen zem de ga̱fe hen tong ƙwal nni dong ga̱fe gaskiya jap na̱ la weel nɗe ƙa̱a̱t tyoklok sakani men ndạ jap hok, ama naan la sa weel hok tong suu sengpe nda̱ men tong ma̱shin ga̱ɗong nda̱ naan suu sai naan, kuma tong taɓa niet la̱ƙek ji ɗe muop ga̱ muarap yi pa̱ ba.